Ia, antony ilàvan̈a ridô ndreky, izy akendriky vôlongany e dekôrasiòn'ny trano izy io. Maro zen̈y ten̈a antony ilàn̈a izy fa ze zen̈y koa aminaka edy. Aviô man̈asaraka efitry an̈atin'ny trano koa zen̈y misy efitry araiky zen̈y tianao sarahan̈a tsy tianao hitan'ny ambadiky sarahan̈a amy ridô. Ia, karà zen̈y. Aviô koa zen̈y beka zen̈y tsy direkty midriky zen̈y taniandra asian̈a ridô koa an̈atin'ny tran̈o.